ट्रेन माध्यम से कहीं भी आना जाना संभव है। और ट्रेन के माध्यम से कोई भी समान ल लेजाना है या आना जाना है। ट्रेन सरकार के द्वारा चले जायल। ट्रेन में हमन जात हन तो धीरे धीरे अपन जिंदगी के मजा लेत जात हन आराम से जात हन। ट्रेन से गांव और शहर के जुड़ाव भी होगीस है। और देखे में भी ट्रेन के डब्बा हर बहुत सुंदर लगेल।